Iyaaa, ombaapila ndji hoku pitika omalweendo, ano ho kweetha omuntu apite peengamba dhiili nodhiili, oha simana, omolwaashoka natutye ngaye onda thikama mpaa tandi zimo motshilongo tshetu ta ndihi ko, natutye nande ondahi kotshike, ko- ko england, nande ondaa dhiwa kaa- kaa- kaa kwatelipo mpango yomo tshilongo moo, taa pula kutya ngweye owazi peni, nenge pena ngaa tsha tshiinye ngamo shaashi ngeenge opun tsha tshiinyengamo motshilongo tatshi vulu oku piyaganeka ombili hotshilongo omuntu oho tala kaantu mba kayeli motshilongo moo, mba kayeshi yomo tshilongo mo, shaashi otshiima tshotango hatshiya momutse gohe kutya ahh, se twakala ngaa motshilongo tshetu tuli nawa kapuna omakuyunguto gatsha, ndee muye aantu mbano, omakuyunguto geyapo, mutu otshina okukala apeya ike aantu mba yeya mo yaza kiilongo yiili no yiili mba yaza kiilongo yopondje mba, mba katutshi mba kayeshi yomotshilongo tshetu mba, otatshi vulika oyo ta yeeta omakuyunguto, omakuyunguto nga ta giinyengepo ngaa, okuza mpono otaa tala ne kutya Nguno okwazi peni, nguno okwazi peni, ngweye ole, nguno okwazi peni, nguno okwazi peni, uuna yaadha po omuntu elipo ngaa ta fekelwa, nenge aza ngaa mutu kotshilongo haku ningwa tshike, olundji haku zi aantuta yeya oku piya ganeka ombili miilongo iikwawo, omuntu ngono ohe ta tameke okufekelwa, iya ano ngaye nge ondina ombaapilahandje hoku pitika omalweendo, otahi ulike kutya ngaye ongaye le, ondazi kothsilongo tshini, <hesitation> ya na onduuka peni, ombaapila ndjono ngee ondi hina, <hesitation> otahi ningi tshike, otahi mangululandje opo- opo- opo itandi fekelwa kutya otshi vulika ongaye ndeeta ekuyunguto motshilongo mo, iya ano noo, esimano lyeembapila dhino, ongashi ike nda popi mpano momakuyunguto otali otahi indike opo aantu mba haya eta omakuyunguto mokukala ngaa miilongo yaantu, molukalwa lwaantu, otahi indike aantu mboka kaya pewe epitikilo okuya mothsilongo mo, ngeenge owu tshiwike kutya nguu, oha yono ombili keshe mpa tahi, oheeta omakuyunguto kehse mpa tahi, shiike to piti peengamba Aantu shi taa tala mo- motshike, shi taa tala momambo gawo nomo, eeyeshi taa tala momambo gawo mo, otaa lesha edhina lyohe lya tshagwapo nale kutya nguno iha ningi tshike, ihaa, iha kala pooma pena elandulathano, iha kala pooma kapena evundakano, tsho otshiima tshimwe omuna omuna otshiima tsha taandela nayi tshoku tshoku tshoku ninga tshike, tshoku tumba iingangamithi, oku pititha iingangamithi peengamba tayi zi kiilongo yiili noyiili, iingangamithi ngaa mbi iwinayi inayi pumbiwa mo- mokati kaantu shaashi otayi, ngaashi ike oshitya tashi popi nale, kutya iingangamithi otyi longitha aantu iilonga iiwinayi yo otayi yono eenkalamwenyo dhaantu, yo otayi otayi, olundji ngeenge owa tala aantu mba haya yono otshike, mba haa yono. mba haa yono eempango, mba haa teya eempango ngashi ngaa embudhi aantu mba haya kwata aantu onkonga, aantu mba haya dhenge aantu nenge taya teya iinima taya yaka, aantu mbono olundji oyo mba haya longitha iingangamithi Ngeenge opena eembapila dhoo dhoku pitika omalweendo dho otadhi kwatshilipaleke kutya, iinima mbyoo oya shono palekwa nande inayi tetwapo ayishe, ngeenge owa kala wu tshiwike kutya otshike, uunene nge owa kala wutshiwike kutya owaza kotshilongo hu, ohaku okuzi tshike, ohaku olundji aantu taya piyaga neke ombili ta- ta- ta- taa tumbu taya pititha iingangamithi, shaa ike kutya owaza koshilongo ho, owuna lela oku kala to taliwa lela nesho to control, toningi tshike, ta yeku ta yeku ta yeku tala nawa ano taye ku papidha lela. Iyaaa, otshiima otshi kwawo natango nge owakala wuli momambo aantu yeshi kutya ngu oha pititha tshito iingangamithi, natango oyena oku kala ta yeku conrol nawa, tsho otshiima otshikwawo <hesitation> okuyaka, otshiima tsha yakwa okuza motshilongo muno ta tshihi motshilongo otshikwawo, eembaapila dhoku pitikwa omalweendo nadho ohadhi indike iinima ya yakwa, opo- opo- opo kayishi okwiindika, nanditye ohayi shono paleke, shaashi okwiindika, ngeenge ondati okwiindika <hesitation> ota ndi ala okutya, otsha dhimwapo atshishe ihatshi ningwa, maala oha tshi ningwa ngaa. maala okutya ike otayi otayi shono paleke, iyaa, ano oku shonopaleka ne hono, ngeenge owu tshiwike kutya, omuntu ngu. otazi kotshilongo haku haku pitithwa iinima ya ningatshike, iinima ya yakwa olundji, nenge omuntu nguno oha pititha iinima ya yakwa olundji, otapu vulu oku, otapu vulu oku ningwa tshike, oku- oku papidhwa nawa, aantu taye ku tala lela nesho kutya, natu mupapidhe ngaa nawa ti tale kutya pamwe naatango ota tsikile ngaa neendjila dhe, ano otatshi shonopaleke onkalo ndjo hoku pititha iinima ya yakwa peengamba, ombaapila ndjino hoku pitika omalweendo ongaashi peemvula dhiya omayovigaali nomilongo mbali, okuuka ngaa p- pomayovi gaali nomilongo mbali nahimwe sho kwali kuna omukithi gocorona tagu dhipaga aantu nayi, nenge keshe ike omukithi ngaa ne, maala nandi gandje ngaa otshoolelwa sho, okuza ngaa peemvula dhono, aantu mba yaza kiilongo ye tshiwike ngaa kutya lela kotshilongo hu, omukithi nguno oguliko ogundji Ohaa. ombapila ndjono otahi ulike kutya owaza kotshilongo tshini nditya, shampa ike ya taliwa ohaya tulwa manga ya kiikalele omasiku gontumba mpee, nenge itaya pitikwa ike ya hemo motshilongo shaashi otaya taandeleke omukithi, ya, eembapila dhino dhoku pitika omalweendo, nadho ohadhi ohadhi shono paleke etaandelo lyomukithi, iyaa, ongashi ndati, eembapila dhino ohadhi shonopaleke etaandelo lyomukithi okuza kiilongo yiili noyiili, omukithi inagu pumbwa kukala omukithi guli maantu, nande omukithi guli miinamwenyo, olundji eembapila dhino dhoku pitika omalweendo odho hadhi gandjitha epitikilo kutya, nguno iimuna ye shaashi oyaza huno. otayi vulu okuyamo, nenge ngeenge otayi yamo otayi kalekwa manga yiithikamena mpee, ongaashi ndati, eembapiladhino dhoku pitika omalweendo, ihadhi kelele ike omikithi maantu, ohdhi keelele wo miimuna nomikithi ngaa miimeno, tsho otsho wu wete ngenge oto piti peengamba, olundji oho ningwa tshike, ombaapila ndjino oho hahi gandjitha epitikilo kutya Nguno na pite ngaano nenge ongiini, shaashi omuntu ohozi kotshilongo ku tshiwike nawa kutya okuna omukithi gontumba gwiimeno nenge gwaantu, neethelwemo ngaa apite niimuna ye nenge ohe ngaa a pite, nenge natshuneko nenge na kalekwe manga omasiku gontumba lwaampeya ta konaakonwa, he t papidhwa ngeenge okuli nawa, opo ne a hethwe a pite, ano eembapila dhino dho- dhoku pitika omalweendo odha simana lela shaashi ohadhi kwathele aantu okuyanda oku taandeleka uuwinayi, okuza peshala, pomashala giili nogiili, guuka komshala hu kakuna iinima mbyo ngaashi em'kithi, iingangamithi mbyono nda popi, niinima ya yakwa, nenge aantu, omuntu shi ike elipo oku tshiwike kutya nguka oheeta omaku yunguto shiike ahi motshilongo mo, eembapila ohadhi kwathele opo aantu ya yande iinima mbyono oku taandela okuza kotshilongo tshimwe dhuuka kotshilongo otshikwawo, dho eembapila dhono ohadhi kwathele aantu kutya otohi ngaa pooma, oho kala wuna omukumo lela wuuvite uugumbo kutya ngaye ondaza kotshilongo Oko ndaza lela ombaapila handje ondji, lesha kutya ngaye nguno, ongaye lele lel, ondaza kotshilongo tshiili notshiili iyaaa.